<hesitation> أكثر لحظة حسيت فيها بالقوة وجت واجهت رهبة التحدث جدام جمهور كبير من الناس لأول مرة يعني كانت رهبة إجتماعية وأكيد كنت خايفة منها، أما بعدها حسيت بالفخر والثقة حسيت إن أنا خلاص الموضوع كان عادي، بس كانت مخاوف والحمدلله إتجاوزتها.